Haidia edia gwauai, moni ese moale emailaia. Lagu gwauai beh, gau rua. Moni negaidia namo, negaidia dianamo. <hesitation> namona kanai beh, ina nega ina horai, moniai tauma tahokohu, idiam, hereadaena beh, ka kekeni o haine tahoidiam. Davaheni lalodiai, moni emaim guna gabeai kohu, gau idauidau, moni delaom. Negaidia moniai ina horai, moniai kohu tahoim dainai taidia tamoalem. Toh moni lasi danu namo, ka uma gabuna baita rilaim o, davarai ma baita rilaim. Moni- monina gau namona bona gau dikana. Dia moale gauna o dia bastamoale gauna, toh moniai, kohu tahoim, moniai gau tahoim, ta anim, tamoalem. Negaida beh moniai, gau asi tahoim. Masedia mo ta abim ruma badidiai, tano lalodiai, davara lalodiai. Nabe dia moniai tahoidiam gaudia. Tahelaoream ta abim. Moni ena namona, Gau ruai. Munai tah varam, bona moniai asitah varam. Moniai kohu tahoim gau idauidau, moniai ma gau asta hoim, masedia ta abim o eheni kavam, haenamo kah diai. Tauma haidia moniai behari harim, haidia beh, kohuai behari harim. Moni ena- moniese negaidia moale emailaiam, negaidia, hisisi emailaiam. Moni mai moalena, negaidia, moni asi moalena. Moni ese negaidia, hisisi, heaeai emailiam, heirieiri emailaiam. Amoniai negaidia moale emailaiam. Hereadaena beh davaheni, moni, varavara ese moni eitaiam emoalem. Bena edibam, moni mai moalena. Anegaidia beh, moni daidiai taheaim, hisi hisi metau evaram. Onabe moni, asi moalena gabuna beouna. Eka momo, egw- edia gwau monibe mai moalena. Toh lau ese name itaia, moni na, maiena namo bona maiena dika. Negaidia beh, Moniai, taheduru henim, negaidia moni asi taheduru henim, badubadu evaram. Kohuai tahedurum, moni talaloa boiom. Kohuai tahedurum tamoalem, taiurahenim. Negaidia beh, moni beh, maiena, namo bona maiena dika.